E̱ste̱e̱, xina nduyáá, ste̱e̱, na̱ꞌna̱a̱, nduꞌyée̱ rí mu̱phi̱i̱. Nu̱n- nuni̱i̱ kha mbá khaa jma̱á ñuu rá, rí nu̱xi̱díi̱ khii̱n, nuni̱i̱ mbá khaa trampa jngó ma̱chúún ikhiin xkú tsí lákiin. Por ejemplo akuán tsíga o mariposa, o bi̱pí mbo̱. Tsí timii natimii rá, nuni̱i̱ khii̱n mero̱ ná ma̱-nanújngoo khaa, jndo ná ma̱nújngoo khaa xúkú, jngó ma̱gi̱ꞌma ikhín. Nde̱é na̱gi̱ꞌmee̱, rakha khaa gúmá rí nu̱xi̱díi̱. Este̱e̱, como rí rakha ne̱ rá, ndo̱ó naxpát <hesitation> aa xu̱kú rá, ya sea ño̱jo̱n, i̱ndi̱gaꞌma̱ꞌ. Éndo̱ó naxpát <hesitation> aa̱ rá, mbá na̱gi̱ꞌmee̱ ikhín, mínu rá naꞌmba̱a̱ rá, nduyáa̱ máꞌ ikhii̱n nu̱kraꞌ <hesitation> ijnée ná náa ngu̱wa̱ jngó magoo̱, e̱ste̱e̱, ma̱xáꞌyoo xu̱kú ikhaa. Míí e̱ste̱e̱, mí como tsí- tsí- tsífregúu̱n eꞌne gúmá, porque como smídú mi̱ndaꞌkho ne̱ rá, e̱e̱n natimii̱ inuu kósa̱ rúꞌkho̱. Jngó ndóo yáá, e̱ste̱e̱, naꞌmba̱a̱n rá, nagájnuu máꞌ khaa ga̱ꞌwu nda̱-nagáyáa khaa rí mi̱khui̱i̱. A veces natimii khiin mbaꞌiin xu̱kú, o mbóó a̱jmi̱i má rá, pero nakáguu̱n tsúꞌkho̱. M <hesitation> buína̱ naꞌñúu̱ despegar ikhín rá, na̱ka̱jaguu̱n mí naꞌkhúu̱n tsúꞌkho̱ ikhaa̱.